Më yë minëyen në ko'o yë dun nebya amaxa'an am ejt's dun nënëm yë clavo, në ko'o yë dun pues jue yë dun pues jue yë dun mkuwopëp ma'a jedun ti'i dun mkuwopëwa'am pa'a puy mawo'ojmukam o anyabyejtë dun mkuwopëwaym në ko'o dun këxë pyëdëkëknë manyt du myaj yajwo'op tat'sëp, dun yë tejk mut'spë a'ax yë a'ax dun mas yajtum yëdumbë yë a'ax dun wyap këxë yaj mkuwop yaj kubëkëp në ko'o a'ax dun tyun jadun yë dun tyun yë jue, jadun dun mëjwojpedëp në ko'o ti'inaj myokjenambë ji'im yë mkuwopëp më yë much mëjkë jadun du naj miojenëp ti'i najk tu wa'atam në adyunëjedun jadun dun tyun yë.